Kanada noku non buɓo sanne sanne fa nge ana jipoo ɓurde wulare. Toon duu, so a ƴeewii ñalawma muuɗun ana hawra e nokkuuje yogaaje beetee muuɗun. Jooni noon wakkatiiji ɗii ngaldaa, e lebbi ɗii. Kaa ɓuuɓol muuɗun ɓuri heewde.